अगर मेते पूरा साल मां नाश्ता, द्वोफरो खाणों या राता खाणों मां क्वे चीज छ्वोणं पड़ेलि त मैं छ्वोड़लू रातो खांणों। किले कि ज्वो हमरु पारंपरिक सिस्टम चि, ज्वो हमरु पारंपरिक तरीका चि, स्वो यन ब्वोल्द कि नाश्ता पेट भौरि ते खाण चेंद। तेका बाद द्वोफरा मां थोड़ा सा खांणों खे द्यावा, रात मां खांणों त खावा ही नां, एक गिलास दूध पी द्यावा स्ये जावा। ये ले <hesitation> अगर मेते कुछ छ्वोंण पणोलु त रातो खांणों छ्वो द्योलु। जेते हिंदी मां अंग्रेजी मां ब्वोल्दन डिनर।